सामान की धूल हटाए के लाईने सबसे पहिले डस्ट या सूखे कपड़े का उपयोग करें। मुलायम डस्टर जैसे माइक्रो फाइबर को कपड़ा से सामान की सतह को हल्के से पोंछ लें। धूल हटाने में बहुत जादा सहायक होत है वैक्यूम क्लीनर को इस्तेमाल कर सकत हैं। वैक्यूम क्लीनर के साथ ब्रश अटैच करके। ओकरो उपयोग करके धूल को जल्दी या आसानी से हटाया जा सकत है। और उन जगहों के लिए अच्छा है। जहाँ कठिनाइयों के पहुँचने योग्य जैसे सजावट के बारीक हिस्से में गीले कपड़े से पोंछे पानी। इसमें थोड़ा सा डिशवाश लिक्विड या सिरका मिलाकर कपड़े को गीला करें और हल्के हाथों से सामान पोंछें। लकड़ी के सामान के लिए अधिक पानी का उपयोग ना करें केवल थोड़ा गीला कपड़ा ही पर्याप्त होत है। धातु को जैसे सामान है तो ओकर उपर गीला कपड़ा पोंछने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ दें। ताकि जंग ना लगे बाजार में उपलब्ध धूल हटाने बाले स्प्रे को इस्तेमाल कर सकत हैं। जैसे कपड़े में लगाकर पोंछ सकत हैं। जैसे लकड़ी को सामान है लकड़ी के फर्नीचर है। तो लकड़ी के फर्नीचर के उपर लकड़ी की पॉलिश या विशेष क्लीनर को उपयोग कर सकत हैं। जैसे कांच या मिरर है। को साफ करे के लाईने सिरका और पानी को मिश्रण ग्लास में क्लीनर स्प्रे और सूखे कपड़े से पोंछ सकत हैं। इलेक्ट्रिक उपकरण होत है। जैसे स्क्रीन कीबोर्ड की सफाई के लाईने ड्राई माइक्रो फाइबर कपड़ा का उपयोग कर सकत हैं।